Ma dizuma che l'uzo d'le pellicce ën le ën l'abi-iament a duvrìa esi abulì perché për fe ël capo d'vestiari ëntà masé la bestia e cuindi a i n'a ie sempre d'menu ën gir perché a ven-u masà propi për fe ste coze cuindi mi la trövu pa 'na coza giüsta